Ko yarta e kosan ɓuri welugo am. Kan woni illa to ɓirama ton ada wawi yargoɗun. To dama resama fafiye yargo ɗum. Fiwogo muɗum e wulugo moɗum fuu bisata ɗun to ɗanake ma ada wawi yargo fani ndin. No waɗi ko tawa kosan e ɓuraniyan ko yarte ɗo ɗun fu. Kuma huna non ko jomirawoo moiinani himbe hewtai sei ta waɗi kulle kulle ko kebaɗun.